Nah untuk kuliner yang ada di indonesia yang saya pernah <hesitation> nonton trus pernah makan itu misalnya kalu di kai- di kami itu yah pupeda <hesitation> trus <hesitation> apa gohu nah gohu itu memang makanang has yang ada di torang pe daerah sana nah trus kalu di beberapa <hesitation> tempat di indonesia yang saya paling suka itu untuk kuliner dan saya pernah <hesitation> makan itu ini untuk di jogja itu nah itu salah satunya itu b- batagor selain <hesitation> batagor ada juga apa <hesitation> nah untuk kuliner selain torang di daerah sana gohu deng popeda nah saya itu dulu bolom pernah makang namanya ini apa mi ayam jadi mi ayam ini saya kaya liat ini kaya makanang kaya bagimana bagitu karna dia pe campuran talalu banya di- terlalu banya di dalam jadi kaya makang juga tara rasa kaya tara- tara ingin makang bagitu nah cuma waktu pas sampe di- di jogja. Itu saya pe tamang-tamang ajak makang dan memang dong ajak makang itu di mi ayam nah disini saya pertama kali makang itu <hesitation> mi ayam ah selain mi ayam juga itu tamang-tamang sering bawa saya misalnya di tempat-tempat untuk torang bajajan-jajan bagitu <hesitation> itu <hesitation> apa batagor trus <hesitation> somai trus apa nama <hesitation> yang sosis kemudian dorang kaya dong so- dong bakar ka bagimana dong bekeng itu- itu kaya-kaya begitu jadi yang memang saya blum pernah <hesitation> makang nanti sampe disini baru <hesitation> makang jenis-jenis <hesitation> kuliner itu nah di malang pengalaman di malang itu- itu karna dong p jen- jenis kuliner ini kan atau dong pe dong masak ini kan yang manis-manis jadi waktu itu makan itu jadi nasi- nasi dia campur tidak tau kaya rempah-rempah apa begitu di atas kemudian ada ini <hesitation> telur itu kaya punya dia pe rasa itu manis skali nah itu salah satu makanang yang <hesitation> di malang yang saya paling <hesitation> paling suka karna memang dia agak manis begitu. Nah salah satu kuliner itu diap saya lupa dia pe nama tapi dia pe bahan-bahan di dalam itu atau do- dia pe isi di dalam itu- itu nasi trus ada tauge trus tlur nyah jadi dia so taru tauge trus baru dia siram kaya sambal begitu nah sambal ini yang sebenarnya dia bekeng manis nah itu yang saya paling suka makang yang itu suda tapi saya lupa dia pe nama apa begitu itu entah nasi manis ka apa kah.